Ekelele lo iwesekini ayong niajotor nakware. ar ekelele maybe kigoro ikoni nakware arai lasima anyounia akingolikin igoro ikoka nyo kedeka yara robo losibitar ngasari nguna keyar losibutar tani kibong iyong eroko. Yong ti ibala mnyo erono ka ikoku en. echekelele nabo lo iwesekini itaan nyootor maybe keramu itaan asimu nakware arai lasima inyouni yong akingolikin arai nyo ama arai ngae eramunit ama ebala itaan ngininyo eramunitor asimu nakware anibongori akiper torukoi nabo adaunosi ngaju asur tete ibere ngaju. Keyei nabo ibere tete iwesekini akifanyitaan niesootor nakwaan maybe keruosi ngingokwo arukalapatan lasima inyounio iyong aanyun nyo eroni niwesekini ingok kikomoi pas kerukis ngingokwo anikalapatan lasima inyouru iyong tadaun ibere nebeyo ngafu en taany iyong abong nabo akiper kuloo. Tongopiasi narai ngaju kongina. nabo ekelele lo angitunga keya ngitunga ejiyete alobarbar ipigate ekelele alobarbar lasima inyouni iyong akikonia. Aanyun ekelele. akingolikin nyo erono ejiyete ngitunga. ani ejiyete nyo. Keyei nabo ekelele eche nabo iwesekini kipigag nakuere ekelele. Loa anguboi. maybe for example atona itwaan anakijy kangina iwakirisate ngunboi paka kwala isumbao ngospeaker naapolok ianyuni sasa imamakari iyongaju tani kiburunit mam jik ngajui tarai isaki cha ayotoroor nabo keyei ibere nipiganakini ekelele maybe kiremaa itaan awache lasima inyeuri akingoliuiri nyo erono. nyo erema itaan en. ekokoetae idikhitae. eremitai ngekebarean. sasa na ianyunea iyong konginae tadaun ngoju nakari nakware. Koiyei ibere kipigagia ekelele nakware. ngitieng lu akwaar ipigate ekelele koyai nitorurii diyete awi nakori kipiga jik ekelele kipiga nakolong ipiyagiria ekalale tonyou robo iyong akingolikin aanyun nyo erorio. Karai tokoria ibere ndeya insecurity. Karai tokona ejiyete ngitunga kura iyong esaut angatomen lasima inyeuni iyong edaunosi iyong ngaju rani inyeuni torukau adaun tani ngaju nguna natete iperi iyong sasa. Kama tokona ekelele lo angitunga alobarbar kisiana ngitunga nipiganakis agitunga ekelele alobarbar kotere no wnyanio itaani nakware ngina kipiyo nabo ajotoor tokieny jik paka nataparach. Ani naparan sasa lumiara ujong ngesi ilura tani kilosi lokaas taany jik iperi. Ibere ngini nejok kotere iaribikini tani ekaas tani ngaju itedekakinete itaan yaara losibitar kotere ibere be ngaju pe kepe itaan ngasain kama four to five hours ama six hours haan ngini eminio tu echida kotere epakari tani ako kotere tu ngaju lanyuni iyong tani ngache sainii ni enienya torengeta ngakonyen ngaju jiik ibere ngini ebuni ibere ngini. Sasa abala ayong ngitunga ipaganakinete luche akelele kupungusasi ngakinina ekolele nguna.